عشان انظف ثلاجة باييب شوية صابون والمنظف الخاص في الثلاجات وباييب شوي هاي الجيس مال القطن حق امسح الأماكن الضيجة وبعدين ال اييب كلينكس امسح فيه يعني الفرن-الثلاجة كاملة